La kuro’ xen jö tö óora dse ti jmóó my syy kí la’ jmóó jö tö xa jïï kiéé’ e jmóó la’ e je dse uï’ jöö je tuu mý jlii e dse uï’ jöö dselí fó’ jmóó kö, lý í’ jmóó kö tü jmýý ‘neé´’ dseli ýyý e jmóó, e jö ‘nó’ lajy, ta jmí’ kié’ lɇ la jy, <hesitation> lajy exa lajy tǿ syy fáá’rá’ jnáá, lajy mⱥ ‘mo lajy t jmí’ kie lɇ, bii ‘náá la ku lay e nɇɇ iä’ kíe’ too fáá’ra´’ la ku je dse kiöö mⱥ tóo e jö bii ‘naa jö tö e kö e dxa my syy kiee’ enɇ ‘néé’ dse dsaana, enɇ néé’ jli’ my jɇɇ e jmⱥⱥ tá jö tö.